آه، المعالج عقل الكمبيوتر، الذاكرة للترام، تخزن البيانات المؤقتة، لوحة الأم، آه تربط بين كل المكونات، وحدة التخزين، و بطاقات الرسوميات، مزود الطاقة، يعطي المكونات الطاقة.